مرحبا صديقي كيف حالك؟ <hesitation> فقط أردت <hesitation> أني أخابرك أني بكون بالمدينة غدا، بتحب نتنأول الغدا سويا؟ بيكون رائع جدا أني أشوفك! و <hesitation> كمان نتكلم مع بعظ، <hesitation> وإذا كنت فارغ كلمني عشان أعرف متى الوقت عشان نتلاقى مع بعظ؟ لأن كثير <hesitation> ما شفنا بعظ، ولا قعدنا ويا بعظ.